ס'איז דא א באנטש מינע- אסאך מינע לאקשן, די חילוק איז די וועג ווי אזוי די לאקשן זעט אויס, און נאכדעם ווען מ'קאכט עס אויף און מ'עסט עס פילט זיך עס אנדערש, וועגן ס'איז אנדערע מינע וועגן, <hesitation> איך האב ליב צו אויפקאכן און נאכדעם עס פרעגלען מיט פוטער.